Raha ny amiko manokany aloha, tsy tokony hisy fetrany gny fanehoan-kevitsy satria olo samy manana ny hevitrany, laha tsika iaby zao rô mitovy hevitsy, tsisy raha mandroso fa araky gny fitenena hoe ny hevitry ny maro mahataka-davitry.